mörg hundruð störf í fiskvinnslu hafa tapast hér á landi vegna aukins útflutnings á óunnum fiski að mati fiskútflytjenda þeir segja stjórnvöld hafa sofið á verðinum Tyrkir hyggjast ráðast inn í norðausturhluta Sýrlands á næstunni Bandaríkjaforseti hefur verið gagnrýndur fyrir að sjá í gegnum fingur sér vegna fyrirhugaðrar árásar fjármagna má allt að

þriðjung kostnaðar við að setja Miklubraut í stokk með lóðasölu ofan á stokknum og á svæði sem ekki nýtist í dag hægt væri að byggja fjórtán hundruð íbúðir og eina Smáralind kona sem veiktist vegna myglu gagnrýnir að heilbrigðiskerfið haldi ekki nógu vel utan um sjúklinga í hennar stöðu hún hafi verið send milli sérfræðilækna árum saman á meðan líðan hennar versnaði hundruð mótmælenda voru handtekin víða um heim í dag í skipulögðum mótmælum gegn aðgerðarleysi stjórnvalda í loftslagsmálum

gott kvöld útflutningur á óunnum fiski hefur ekki verið meiri í nærri áratug

formaður Samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda segir hundruð starfa í fiskvinnslufyrirtæki hafa átt undir högg að sækja undanfarin misseri það sést í fjöldauppsögnum hjá

Ísfiskur á Akranesi þar sem hátt í sextíu manns var sagt upp í síðustu viku framkvæmdastjóri ísfisks sagði að samkeppni við útflutning á óunnum fiski hafi verið fyrirtækinu erfið formaður Samtaka fiskframleiðenda og útflytjenda hefur áhyggjur af stöðu fiskvinnslufyrirtækja

okkur hefur

á undanförnum árum er ákveðin sofandaháttur hjá stjórnvöldum

eina átt fækkun fyrirtækja eða fyrirtækjasamstæða og þróun í meira og meira af fiskinum er fluttur óunninn úr landi samtökin tóku saman tölur um útflutning á óunnum fiski sem hefur ekki verið meiri frá því um og eftir hrun í ár er því spáð að hann verði fimmtíu og fimm þúsund tonn þau telja að það myndi skapa fimm hundruð störf

unninn hér á landi fimm prósenta útflutningsálag á óunnin fisk var sett í byrjun árs tvö þúsund og tíu við það dró úr útflutningi álagið var síðan afnumið tvö þúsund og fjórtán og þá jókst útflutningur aftur útflutningur óunnins þorsks var níu þúsund tonn fyrstu sjö mánuði ársins en var fimm þúsund

árið tvö þúsund og átján þá er útflutningur á óunninni ýsu nánast tvöfalt meiri í ár en allt árið í fyrra arnar segir að viðbót við auðlindagjaldið gæti dregið úr útflutningi

hefur boðað til opins fundar í fyrramálið um samkeppnisleg og efnahagsleg áhrif á Ísland vegna útflutnings á óunnum fiski Kristján Þór

á að setja hömlur á

viðskipti í sjávarútvegi

en hún hefur verið launakostnaður

eykst í fiskvinnslu sem hlutfall af heild

Bandaríkjaforseta og Kúrdar eru meðal þeirra sem mótmæla stefnubreytingu Donalds Trumps sem hyggst ekkert aðhafast vegna yfirvofandi innrásar Tyrklands í Sýrland þetta eru fulltrúar Bandaríkjahers í norðausturhluta Sýrlands þeir eru að færa sig um set það er ekki vegna þess að átökum sé lokið

á svæðinu þetta er kannski lognið á undan storminum því fara fram í aðdraganda fyrirhugaðra árása Tyrklandshers á Sýrland tilkynning um yfirvofandi árásir Tyrkja bárust frá Washington en í yfirlýsingu hvíta hússins segir að fyrirhuguð innrás Tyrkja sé hvorki með stuðningi né þátttöku Bandaríkjahers yfirlýsingin var birt skömmu eftir að ræddust við í síma herflutningarnir og afstaðan til yfirvofandi innrásar eru stefnubreyting Bandaríkjastjórnar sem hingað til hefur sett sig upp á móti innrás Tyrkja í Sýrland helst af þeirri ástæðu að á svæðinu sem Tyrkir ætla að ráðast á ráða Kúrdar lögum og lofum Kúrdar sem Bandaríkjastjórn hefur hingað til litið á sem bandarmenn

d h d samtökin Kúrdar á svæðinu sömuleiðis stefnubreytingu Bandaríkjamanna í dag hægt væri að byggja allt

að fjórtán hundruð íbúðir og verslunar og þjónustuhúsnæði ofan á

og á ónýttu svæði við Miklubraut samkvæmt útreikningum Reykjavíkurborgar gætu gatnagerðargjöld og byggingarréttur numið rúmlega átta milljörðum það er rúmur þriðjungur af kostnaði við stokkinn í samkomulagi ríkis og sveitarfélaganna um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu er

gert ráð fyrir því að Miklabraut verði lögð í stokk rétt austan við Kringlu og að gatnamótum við Snorrabraut gert er ráð fyrir að stokkurinn verði tilbúinn árið tvö þúsund tuttugu og sex kostnaður við stokkinn er metinn tuttugu og einn milljarður króna til samanburðar kostuðu Vaðlaheiðargöng um sautján milljarða gert er ráð fyrir því að hægt verði að fjármagna stokkinn að hluta með sölu lóða á svæði sem áður fór undir

Miklubraut og

beggja vegna samkvæmt útreikningum sem gerðir voru fyrir Reykjavíkurborg væri hægt að byggja allt að hundrað og fjörutíu þúsund fermetra af íbúðahúsnæði og sextíu þúsund fermetra af verslunar og þjónustuhúsnæði á því svæði það eru um fjórtán hundruð íbúðir sem er jafnmikið og allt

fyrir borgarlínu hjólreiðastíga og gangstétt spár gera ráð fyrir því að umferðin

fari úr um fjörutíu og fimm þúsund bílum á sólarhring nú í fimmtán þúsund það er álíka mikil umferð og á Bústaðavegi hámarkshraði verði þrjátíu til fjörutíu kílómetrar á klukkustund umferðin

í stokknum verður um fjörutíu og fimm þúsund bílar á sólarhring í skýrslu sem v s ó ráðgjöf vann fyrir reiti fasteignafélag kemur fram að stokkurinn mun bæta umferðaröryggi og hvetja til annarra samgöngumáta en einkabílsins jafnframt munu hljóð og loftgæði aukast og tenging innan hverfa í Hlíðum og

annar ávinningur er að bílum á Bústaðavegi fækkar um fimm þúsund

til næstu fimmtán ára kona sem veiktist alvarlega vegna myglu á heimili hennar gagnrýnir úrræðaleysi

og skort á utanumhaldi hún kveðst hafa verið send milli margra sérfræðilækna og fólk sem þjáist af slíkum veikindum leiti sér lækninga á netinu Sigurlaug Hjaltadóttir hefur búið ásamt manni sínum og tveimur sonum í

húsnæði í meira en átta ár myglan uppgötvaðist hins vegar ekki fyrr en í sumar en þá hafði heimilisfólkið verið veikt í mörg ár hún var þó með verstu einkennin og hefur verið óvinnufær í nokkra mánuði fjölskyldan býr nú annars staðar meðan verið er að gera við hús þeirra ég fékk

króníska vöðvabólgu og verki niður í bak og rígur

þurr húð fyrir fjórum árum fór hún að leita til lækna vegna og sjaldnast fannst neitt að en hin og þessi lyf og skammtímalausnir voru prófaðar læknarnir vísuðu oft hver á annan og líðanin versnaði drengirnir og eiginmaðurinn veiktust líka magakrampa í ljóst kom svo mygla í þaki hússins sem þau bjuggu í Sigurlaug segir ótækt að ekki sé utanumhald fyrir fólk sem þjáist vegna myglu væri rosalega þægilegt

utanumhald um alla sem væru veikir í fjölskyldunni því það er biðtími upp á tvo þrjá mánuði hjá

meðan er veikindarétturinn að klárast fjöldi þeirra sem þjást vegna myglu leiti sér lækninga á netinu og í lokuðum

metið nóg hversu alvegleg þessi veikindi eru og fólk er þá

að bíða eftir nýjum og nýjum tíma hjá

hlutverk landlæknisembættis að sjá til þess að upplýsingar um sjúkling séu aðgengilegar

það er verið að samtengja sjúkraskrár en

þekkingin er að myndast

þrír vísindamenn fá Nóbelsverðlaun í læknisfræði í ár fyrir að uppgötva hvernig frumur skynja súrefnismagn og laga sig að því Bandaríkjamennirnir William en uppgötvun þeirra gæti leitt til nýrra aðferða í baráttunni við krabbamein og aðra sjúkdóma rannsóknir þeirra auka einnig skilning vísindamanna á meðgöngu og því hvernig sár gróa þremenningarnir skipta á

milli sín níu milljónum sænskra króna jafnvirði rúmra hundrað og þrettán milljóna íslenskra andóf gegn útrýmingu var yfirskrift mótmæla í yfir sextíu borgum víða um heim í dag hundruð mótmælenda voru handtekin meðal annars fyrir að stöðva umferð

verður líklega eitt af orðum ársins tvö þúsund og nítján svo oft hefur fólk komið saman víða um heim til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum í dag voru mótmælin öllu herskárri en oft áður

skipulögð af hreyfingu sem kallar sig eða andóf gegn útrýmingu

fleiri íbúar Amsterdam tóku sömu áhættu og þessi ágæta kona og voru handteknir fyrir framgang sinn í mótmælunum mótmælt var í einum sextíu borgum víða um heim meðal aðgerða mótmælenda var að stöða umferð á fjölförnum götum sem var ástæða fyrir flestum handtökunum í dag sá gjörningur lagðist misvel

aðrir lentu þó ekki í neinum útistöðum við laganna verði mættu einfaldlega til leiks fyrir framtíðina tveggja og hálfs árs bið er eftir að börn geti fengið greiningu vegna a d h d formaður a d h d samtakanna segir hvern einasta mánuð skipta máli og því sé ólíðandi að láta börn bíða svo lengi bæklingar um börn og a d h d komu út í á ensku og pólsku

fólks með a d h d og a d h d samtökin nýta hann til að vekja athygli á málefninu ný heimasíða samtakanna var tekin í notkun í dag á þremur tungumálum og einnig bæklingar á ensku og pólsku um a d h d og börn formaður samtakanna segir að fyrir hafi aðeins verið til bæklingur með grunnupplýsingum um a d h d en fyrirspurnir hafi borist frá

grunnskólum leikskólum og foreldrum sem ekki tala íslensku um frekari upplýsingar á fleiri tungumálum þess vegna réðumst við

í það að gefa út bæklinga bæði á ensku og pólsku og þetta er bæklingur sem heitir á íslensku börn með a d h d og þar er farið vel yfir einkenni a d h d hvernig áhrif það hefur í

er til ráða Elín segir að í einhverjum tilvikum komi fólk frá löndum þar sem lítið sé vitað um a d h d eða að fólk skammist sín fyrir það og því mikilvægt að ná til þess mér finnst mjög mikilvægt að hafa aðgengi að upplýsingum og stundum þarf þýðingar til þess að nýtt fólk nýkomið fólk geti lesið þannig að það er mjög mikilvægt segir mögulegt að erlend börn séu rangt greind þar sem þau skilja ekki tungumálið og verða óþolinmóð og hegða sé kannski eins og þau séu með a d h d en það er ekki hlaupið að því að fá greiningu hjá sem er hluti af heilsugæslunni því miður er sú hræðilega staða uppi að í dag er sirka tveggja og hálfs árs bið eftir að komast í greiningu og eins og þið vitið þá hver mánuður í lífi barnsins

óþarfi að sigla með tré frá útlöndum þegar Kjarnaskógur sé í sem þarf að fella stórt grenitré í garðinum sínum spurði Akureyrarbæ hvort það væri áhugi á að hafa það sem jólatré á Ráðhústorgi í ár það var afþakkað enda sé það um þrjátíu ára gömul hefð að bærinn fái jólatré að gjöf frá vinabæ sínum Randers í Danmörku er þetta ekki barn síns tíma er þetta ekki hætt fyrir lifandi löngu og ég sagði við hana bara eitthvað bull

enn þá tveir mánuðir í þetta þetta snýst ekki um mitt tré heldur sko við erum orðin svo umhverfisvæn því að vera að sigla tré til Íslands frá Randers það er blússandi með Kjarnaskóg

þetta skjóta skökku við í umræðunni já já já já já þetta er bara algjört rugl nú leggur Akureyrarbær ríka áherslu á umhverfismál er þetta ekkert úr takti við það

það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða við eigum náttúrulega miklu meira af trjám í bæjarlandinu en fyrir þrjátíu árum Akureyrarbær er þó ekki eini bærinn sem fær sent tré að utan Hafnfirðingar fá til dæmis tré frá Þýskalandi þá þekkist líka að tré séu send héðan til vinabæja í útlöndum hefur eitthvað komið til tals að að hætta þessum gjöfum það hefur örugglega verið rætt einhvern tímann en ekki verið tekin ákvörðun um að hætta en alveg góð ábending

skoða hvort við eigum að gera í fyrramálið dregur úr úrkomu á Suðausturlandi og á Austfjörðum en í kjölfarið fer veðurfregnir að loknum íþróttum

Haukur Harðarson úrhelli í Lettlandi hafði áhrif á undirbúning íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta í dag ísland og Lettland eigast við í undankeppni EM á morgun Valgarð Reinhardsson og Martin Guðmundsson voru í eldlínunni á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Stuttgart í Þýskalandi í dag mörg hundruð störf í fiskvinnslu hafa tapast hér á landi vegna aukins útflutnings á óunnum fiski að mati fiskútflytjenda stjórnvöld hafi sofið á verðinum sjávarútvegsráðherra segist ekki ætla að grípa til aðgerða Tyrkir hyggjast ráðast inn í

Sýrlands á næstunni Bandaríkjaforseti hefur verið gagnrýndur víða fyrir að sjá í gegnum fingur sér vegna fyrirhugaðrar árásar fjármagna má allt að þriðjung kostnaðar við að setja Miklubraut í stokk með lóðasölu ofan á stokknum og á svæði sem ekki nýtist í dag hægt væri að byggja fjórtán hundruð íbúðir og eina Smáralind kona sem veiktist vegna myglu gagnrýnir að heilbrigðiskerfið haldi ekki nógu vel utan um

um sjúklinga í hennar stöðu hún hafi verið send milli sérfræðilækna árum saman á meðan líðan hennar versnaði

það er hægt að horfa á þennan fréttatíma